Ñy fomba famboara pômpy hañ hañaria rano maloto moa: -Mila mana teña pômpy, mila mana teña rezerivoara, mila mana valiva, mila hay nteña koa ñy karazany ñy pômpy ampiasà nteña aminy ñy fotoa zay, mila hay nteña ñy toera noho ñy fotoa hamboara ñazy mba tsy hiparitahany ñy raha malot"oñy, mila apetraky soa ñy fantso noho ñy valiva mba tsy hiparitaky ñy rano maoloto arianteña ambalik'añ.